يعني إذا شفت طالباتي <hesitation> فقدوا إنتباههم أول شي بحاول أغير أسلوب التدريس، ممكن أستخدم يعني ألعاب تعليمية أو نشاطات تفاعلية عشان أجذب إنتباههم مرة ثانية لي، أطرح أسئلة وأشجعهم على المشاركة، كمان يعني أجدر أستخدم قصص أو أمثلة من الحياة اليومية تخلي الدرس يعني أكثر إرتباطا، أهم شي أبجى متحمس وأظهر لهم حماسي للموظوع.